Nkyɛ mɛpɛ dɛ mɛyɛ edwuma naawɔtwe nda ebien wɔ naawɔtwe mu a dabia mɛyɛ edwuma dɔnhwer ebiasa asen dɛ mɛyɛ edwuma dakor pɛ na medze dɔnhwer duenum ayɛ edwuma. Sɛ edwuma no yɛ ma etsena hɔ a ibohu- w'enyiwa- w'enyi bɛba wo ho do na wo sisiw yɛ wo yaw, w'ekyir dompe astaate reyɛ wo yaw nadze. Na ɔyɛ ma igyina hɔ mpo dza me mfa n' dɛ adzekyerɛ a isi dɛn gyina wo nan do aa dɔnhwer duenum, igyinaa hɔ a na etwa ahwe. Naaso mber no ekyɛm nkankrankra a dabia aaa ekɔ dɔnhwer ebiasa a ɔbɔboa wo ma ahom. Da a otsia ebien no ɛso ɔwɔ dɛ ɛyɛ nhwehwɛmu mpo wɔ edwuma no ho a ebenya adagyer ayɛ dɛm nhwehwɛmu no na waa so wo nkwa awar asen dɛ ɛbɛka edwuma nyinaa aboa ano dakor na ayɛ.